أنا ما نعرفش نعوم. حاولت نتعلم بصح ما تعلمتش. <hesitation> لكن، نـ نقدر إلى حد ما نـ نخلي روحي نـ نطفو فوق سطح الماء، يعني مانـ مانخليش الما يـ يغرقني. نقدر نشد التـ التوازن نتاعي في الما و نقعد <hesitation> ما نغرقش بصح ما نعرفش نعوم. باش نمشي من نقطة أ للنقطة ب في البحر ما نعرفش.